Okay mi nchei pma ma gyei kpe ababa znuba aba n miye ge ma kpe abanyi bisa ga n gye shi <hesitation> she kwoyi ɓo da nge kwo gbmi n jelusalem she kwoyi ɓoda kwo gbmi n jelusalem anyi kanu n ɓaya n shekwoyi ɓei knyiɓa nlon ibrahim to mi wo ibrahim labali to mita kpe wo knyi abam kwo she mi gnyilolai awo mi ngye milo ngye migye mi dna n jelusalem omi wye ye nkwonyi kwa gye jelusalemn knyi omi-i ɓe ye kpe n mi kpey fyi kwo kwa bible nmi balo dna nnmi ashi ba nyi magye shekwowu ma chi ge a-a gye mi ɓoɓa loɓo kwolami du mi kwu gyewye n mia wyei to wyegye nu ɓwa snu n miye magye nmi wyei to to ma ɓwa oza N w ɓa lo n mi kwo chalo daya kwo dnal n gbam nyi nn gyi mye sna kwo dnalo gbmanyi n gyiwye sna to n lonu gaskiya a-a ɓo hni hni n n n gaskiya ɓe hni hni awomi ngye nigye milo <hesitation> jelusalem; nmalo jelusalem ɓwa ɓwai vnya n ɓalonu dit da sauran su mi gye shebawu she bible agnaige <hesitation> nge shem n an yi n ye fet yi awo mi n gye migye <hesitation> mi dna n ɓa knyi mi gye she ɓa wu, yi gyelo foto amma kwota knwunin foto a'a sai mila siɓo nmii la siɓo a'a agbagyi n ɓodai ɓagnage ngee <hesitation> ɓo wyegye kwo zhni kwanya akata ya n hokwu gye wye akata to jehnu n hote gye wyem to hagye n gye ache akatanu <hesitation> an njesnu an ɓe wye gye n zado Kwa zhni kwa ga zado ɓeye kpe n ho te gye wye n zadon kwo ta gaho beye kpem ato ɓei gni ge awuyi nyalom makrantan kwo n-n churchi nnn churchi aka ɓe akayi wun to yita kpe yem to nlo nu um a a a awazi zhnii nɓa ɓe ɓeinyi knyi ye nyi to ɓato ɓei gnage ɓa ɓe yi kmyi yem atoɓo ɓa kpege aza fyilo lai awomi ngye migye mi gnyi n knyi do oknyi doyi ho eer isrila <hesitation> kwo benu nmidna n gyemi gyemi gny <hesitation> ya hu za knyi to isiraila knyi n haɓe ɓo ye haga labagyi isirla knyi she kwo wulo n wu aza n ɓatei love nyi ɓa gwo gyi ba mwa mwa amma n hotei lon to yita kpe she eknyii wum <hesitation> oya gbagyi n ɓedai ɓagnage za zna nu gye ashna pa achichii To aɓo zhni ai chi shna <hesitation> gon lo n robai anyi kwo mam <hesitation> nu wna taje lu yam to abei zhni ai chi kwo nuge za zna nu gye shnapa achi chii. Domin ntungena yito ɓei zhni yi kpe shna pa chim nkwola bma kwola bma nnu kwo la ɓaya kwo la ɓayanu amma n haiye u u u achi asha knwu lo so onyanu n mi kpege <hesitation> agnage milo eknyi ngema zna oknyi do to mi balo abayi nu nnayi ge jelusalem. Mi ɓalo aba yi nu n na yi ge egiptinyi mi balo abayi nu nna yige yahuza nyi ya mbalo cam onyanu nkwolola nɓo magye wye ma ɓe ma wu anyi nge ma gye onya nu nkwolo so onyanu.